Mety hitomby avao, laha ataon-teña aminy rehaky ankapobeny, ñy fahaaiza, mizaka tena tanteraky. ñ'olombelo moa, mahafehy ñy teñany arakaraky ñy toera misy azy, arakaraky ñy fihetsiky ataony, arakaraky ñy fitondrany koa, fa tsy misy olo mahavoa fehy teña amizao.